சவுதி மரபுகள் இஸ்லாமிய போதனைகள் மற்றும் அரபு பழக்கவழக்கங்களில் வேரூன்றியுள்ளன, சவுதிகள் தங்கள் குடும்பங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் இருந்து சிறு வயதிலேயே கற்றுக்கொள்கிறார்கள். வருடத்தின் சிறப்பம்சங்கள் புனிதமான ரமலான் மற்றும் ஹஜ் (யாத்திரை) பருவம் மற்றும் அவற்றைத் தொடர்ந்து வரும் தேசிய விடுமுறைகள்.